﻿Abantu mwihanga ryange bakira kwenda kurola nkemizaano, abandi bakira kwenda kurola nkemipiira, abandi bakira kwenda kurola abantu nibazina amazina, abantu abandi bakira kwenda kurola abazini nka banu abazini abu twiine mwihanga ryeitu nibazina, ebizina ebyeihanga ryeitu nk'erya tooro